Mi nyami nyiri marori. Be watan marori kecchum ha fayande be va'ina be ndiyam. to ndiyam mai dolli be marori mai, dum bendan to har bendi yotti nyamugo sai be jippina be wata ha tasow be rufa haako ha dow mai.